जोश आतो हन तो सेवो मोटो भी होन या पतलो भी। एतो अलग-अलग अनाज होन जोसो गेहू को कुकड़ी को कोदो को या भी बोरी अनाज को जेटला एस्टेमल अलग-अलग पोकवन बदनोक करो।